Raha ny fahafantarako dia <hesitation> tsisy- tsy misy afa-tsy ny voamaina minty no mahasolo hena. A <hesitation> ohatra izao hoe tsaramaso a, voanjobory a, a <hesitation> voanemba voahemba manko izany e.